माटी खुद्ना तमाम मेरके साधन रहतियाँ । जस्ते कि फरुहा होइल, बेल्चा होइल, गैंती होइल यदि माटि बहुत कर्रा है ते हम्रे गैंती ले खोदे पर्ता । अइस्तहिं माटी नरम हे या बालुवा मेरके हे तउ हम्रे बेल्चा ले फे खोदे सिक्ती । बेल्चा लैके हम्रे मजासे बारु खोदे सिक्ती आउर ओहके डल्लफमे, ट्रालीमे लोड फे करे सिक्ती । बेल्चा घैं एक घैं डण्डा रजता कहलेसे दोसर घैं खुदना ओहका प्लेट बनाइल रहता, दाँत बनाइल रहता आउर उहि लैके हम्रे खोद्के माटी एक ठाउँ ति दोसर ठाउँमे सर्ना काम करती ।